Ebyo'kulya byetulya biiri byemiriigo nyiingi. Haroho ebyo'kulya byetulya ebito ebi- ebituheereza amaani haroho ebindi ebituyamba kugumya amagufagaitu, haro ebindi nebiyamba orususu lwaitu kuguma luta okuguma lutaragakaire, haroho ebindi ebituyamba kukura. Haroho ne'byokulya ebindi ebi- ebi- ebisobora tuletera obuzibu omubwomeezi bwaitu obutukuba tubilire kubi, ne bisoboora nko kutuleeretera nkokuteera empiihi. <noise>